खाना बनैना भाँडा बर्तन बहुत मेलके रहता जौन कि ओइन बनावट आउर प्रयोगके रुपमे हमरे अलग करसिकत होइ । एक धातुके रुपमे, दुसरा माटिके रुपमे, तिसरा हमरे का केहतियाँ कट्ठाके रुपमे अलग करसिकत होइ । <noise> कट्ठा धातुके रुपमे लोहा, अलमोनियम, स्टिल, तामा, काँस भाँडाके बर्तन हे । माटिके रुपमे चिनियाँ माटि ति बनल या मतलब कि करिया माटिति बनल भाँडा जेहमे हम्मर हे का केहतियाँ <noise> कि भुलरि, लुटिया, करबा हैं आउर जब कि कट्ठक<hesitatioभाँडाके केहतिकि साइत जेहमे हम्मर कट्ठक डोइ, चम्चि, दुध रखना बर्तन इत्यादि हैं ।